क्लासिक म्यूजिक एक तरह के हिंदी म्यूजिक होगाईचे। अव यी संगीत सेली होगाईचे आव सास्त्रिक संगीत के। सूर के महतब होगाईचे एकरामे आव सास्त्रिय संगीत में। विशायगत तत्व सामनजस से आव संध्वनी धूने होगाईचे। आव भारत के सास्त्रिय संगीत में राग आव ताल दो आधारभूत। तत्व होगाईचे राग एक मधूर सन्रंचन ताना बना बनाईचे।